أعتقد إني أمشي حوالي <hesitation> من ثمان الآف الى عشرة الآف خطوة يوميا، خصوصا إذا كنت أتحرر في العمل أو أمارس رياضة، يعني في بعض الأيام أقدر أمشي أقصى إذا كنت في جولة أو في حديقة، أما أسبوعيا إذا حسبناها تواصل تقريبا من ستة وخمسون ألف إلى سبعون ألف خطوة.المشي أه بالنسبة طريقة جيدة للحفاظ على الصحة والنشاط.